Aa mpozi ekirugireku abantu okubba nga bakukwatibwa akasubba kabba kawuka kibeeta tubakulossi aa oluusi bubba bucaafu nikwo kuzwa okuboneka nga abantu bakukwatibwa akasubba mpozi omungeri emwe oba egindi okwetangira kwako kyandibbaire kisai abantu tubbe bayonjo ate tinikyo kyereere nitu ntusangibwa nga kabba kabbaire katukwaite twabe omwirwaro tufune obujanjabi tuleme tte naka nakasiiga bai baira baiswe bandi naye abantu nitwali nga tuli bayonjo akasubba aa akatubbakilossi oba akawuka tigasobola bbe kutukwata obuyonjo aa nsonga gikulu muno

Omukali okonca ayina okunywa amatai alina okulya oku binyebwa nalya oku mmere eya buyaata obuzungu nanywa obugi

Nakwendirye muno okuba nga nkwega obuwanga obwanjawulo kinyambeku buli kifo gyenyaba mbe nga nkwikawo

Emmere tugibika omungeri ezanjawulo tukusobola okugibika neba nti eni eikire ogirya tusobola ogibika omu flask tusobola okugibika omu bintu ebyabuyonjo byona byona naye nebba nti ya kusitowaringa emmere okusobola okugibika omu kideero haaa tukusobola ogibika omu store tusobola ogibika n'obibiveera ne bikutiya Nate nga obiterye oyonjo nobiteka omu bintu ebikutangira okuwukwa

Aaa mpozi nakobere amagezi genyinza okuwa omwala abyaire nga acaali muto, boneka nga aa okwei okwefaaku wejanjabe n'omwana waamu mufeeku mwonce gonza nga oli muto omwana mwonce ekikumala ati ti naawe gonza obyaire ocaali muto okusobola okwirayo oku somero oluvanyuma lwa mwana oyo nga akuuremuku aa okusobola okumuleka nga akuuremu noirayo noyaba nosoma ng'okyali muto okusoma nsonga gikulu okusoma tikutaaku kulwa n'olwekyo okusobola okwirayo noda noyaba noyaba no soma emambya okwiiza kufuuka muntu wa mugaso ogase omwana waamu nababyaire waamu ate weena wegase neianga okutwarya amwe so nobba nga obyaire nga ocaali muto omwana mwonce naye oluvanyuma oireyo oyabe osome

Begeserye okwidembe ly'abantu omu maramizo gabwe katugeze nti omusaiza niye ayina okulabirira ekka yamwei

Amaizi gagakunywa okubba agayonjo osooka ku gasumba oba okugafuna omukifo ekiyonjo n'oggabiika omukifo ekiyonjo awo nimwo okumanya nti amaizi genkunywa gata gayonjo naye ekisinga obukulu amaizi galina okubba nga gasumbe okubba agayonjo.

Omusujja gwa nsiri tugwetangira omungeri gingi, tituyina kwikiriza maizi kulagama mweka zaiswe n'ebintu ebitampeko ebikopo ebifiirefiire ebyo tebiyina kulagamamu maizi tuba tuyina okubyokya byona byona tubiyeewo obutalagamu maizi nebina kubanga bijunaku ensiri okubyala, engeri yakabiri kubasya mu katimba aka nsiri, engeri yakasatu naaaa kubona nti okubasya nga obwiire bukyali nimwingiira.

Ebyanyegesya biyambireku omuntu okuba nga akubaliira kusai e business yamwei namanya biki byayina okuba nabyo omu business enyingirya yabintu empuluca yamwei amwei ne bintu ebindi

Aaa engeri eyinza okunyonyola engeri ya kwendesyamu okwega nikwo abaana bange okubineka nga nkubalengeza nti baana bange musooke musome ensi efuukire ya kusoma ate emambya mukwakuba kusai eee emambya mukwaba kubba kusai nga musomereku okubona ensi ekukunya aaa abatana abatalina naani naye so nimubanga musomereku umm mukwiza kuba kusai mukusobola okwebesyawo n'okufuna emirimu, emirimu gikuweebwa mu bantu abasomereku so osookanga kubba na mpapula zaamu n'oziteeka omu nkwawa omulimu tigwabule, okwiza okufuna omulimu okole naye omuntu tiwa tiwasooke kuswagana mulimu bagukuwerye alete oyabe osome, so osooka kusoma ale oluvanyuma n'oswagana omulimu ng'emirimu girowo n'olw'ekyo okusoma nsonga gikulu muno musome mukwiza kubba kusai emambya n'abaana baanywe boona bemwabyala boona basome boona bakwiza kubba kusai omu ngeri ekwisanaku nk'etyo.

Abeka yange batera okwitirana okwakala omu nkiiko ezekka nizibaawo oba okwakala omukwitirana kwakula kwa kyamisana amwei n'ekyegolo nokubuku okwenamira okubawo olwegolo.

Esimu ogyikolesya biseera wekyetagisirye naye ebiseera ebikusinga ogyikolesya misana wona wona ogyikolesya naye nimba nga ndiku byenkukola then awo tinsobola gyikolesya ngyikoleseya emisana then esaawa za kyaigolo ninkanga saawa inai

Engeri gyenina okwetangiramu okunenebwa ensiri nga mbasirye kusula my katimba ka nsiri eyo niyo ngeri gyenina okwetangiramu okubanga tenkunenebwa nsiri

Omusujja o kotamu okumira amakerenda ga kotamu n'opanado bikuyamba okujanjaba omusujja omu baana.

Okwewola empiya ezidyolidyoli kubayambire nti esente ezo ezidyolidyoli empiya ezo zikuba zikwanguwira okwiryayo okusinzira okububizinensi bwabwe obudyoli dyoli bwebakukola mbafunatte amagoba mbairyayo esente ezo okusinzira okubusente obwo obudyolidyoli tibubakalubira kwiryayo.

Omwana okusinzira oku kumanya kwange oyina okumuwa edagala lya bisiisa buli oluvanyuma lwa omukaaga oba okusukawo awo kisinzira ku mbeera mwali oba mwakwakala omu bwomi bwamwei

Aaa ekyamazima okulya emirundi imekai olunaku ebiseera ebisinga obwingi tulya emirimu ibiri, tulya ekyamisana n'olya ne kyeigolo. Abandi embeera nebaakaliiryaku oluusi balya kimwe naye ennaku zini waliwo ke enjawulo. Nje ndya emirundi isatu ka nje, ndya ekyamambya nindya ekyamisana nindya ne kyaigolo ee kubanga obusobozi ninabwo emmere eriwo eriwo eriwo eka naye emmere nga ndoowo eka okusobola okulya ekibwe ekibu kimwe kyamisana kyerere ekyaigolo kabe kasinge n'obbasya mbe abandi Bali Bali balya Kya kyai kyaigolo kyerere kale embeera k'eyo naye nje ndya emirundi isatu, ndya ku ekyamambya nindyaku ekyamisana ne kyaigolo naye abantu nitubba nga titukkola kusai titukkola emmere ndoowo oinza okwesanga nga olya ekibu kimwe.

Obulabe obuli omwekyo okkolesya ebintu bya bwananyini tuyinza okufunamu obulwaire naddala obulwaire bwa nyamunywa oba nimukolesya ebyo ebintu musobola nywena nywena okubufuna naddala eka yoona yoona niwabaawo omwe abulina bakkolesya mukusobola okubufuna nywena nywena so nibwo obulabe obwo obukusinga n'ebirwaire ebindi.

Abantu okwatibwa enjunzai nikwo okubba nga tibakuni kikumala, nobanga tokwendya kukwatibwa njunzai olina okubba nga okwefaaku, okunaba, okuzwala enkaito era nga okufayo edi obwomi bwamu.

Uhhm emere jenyinza okulya oluberera esobole okunkuma nga ndi mwoomi aaha ani ewaiswe mmere ya biyata tujirya kumpi mwaka ku mwaka netusigala nga tuli boomi.

Ebyanyegesya bitumbuire abakali oba abala omweka yange nti nibakwaba okusomero bakufunayo amagezi, amagezi gebakubanga bakolesya okweyemeryawo nka'bantu bona nibatabonabona era'te abandi babire omumaiso nibanga oluvanyuma olwakwegesebwa bakufuna emirimu nibatandika olusi abandi nibetandikirawo emirimu jabwe nibafuna esente, esente eziyambire okubanga bakutumbula obwoomi bwabwe nga bakusobola okuba nga bakweikyaku ebyetaago.

Nina kyenku kyemmaite era nga ekivuga ekyo nikyo ekya ngoma nikyo kisinga okutandikirwaku naddala omukitundu kyange

Eee kituufu owange nje nyiza okubba nga tinasome bbe kiri awo naye mbaireku n'abantu abaasomereku omaite omudduuli akkoba nti buli lwolilaana ekisuwa weena ofuuka ka kyo oyengera ate ne bayibuli n'ekoba eti otambulanga n'abantu ba magezi nawe oliba n'amagezi so nyizire mbaaku n'abantu abasomere nimbona enkola yabwe ne ne bigendeerwa byabwe njeena abange nimbatwala era baingi bamaare e koosi zaabwe akusobola amaale obwa naasi, owa kabiri yeena akusoma dipulooma ya vetinare owakasatu yeena akusomeera dipulooma ku animolo hazibandure andi agulikalica so kunyambiree muno kikooto.

Umm bituyambire nti ebyanyegesya ebyanjawulo obba omaite ekyakkola okusobola okusoma okusobola n'okwegesya abantu oba okubeegesya ebintu ebyanjawulo omukitundu osobola okuyamba ka we omuntu n'ofunamu emikwano n'abantu okumpi nga bakwegera oku niiwe

Aaaa fuba okubona nga okukolesya okulususu lwamu amaizi agasai aaa n'osaabuuni okwiiza okwewala endwaire za lususu omubiseera ebyo ebyaikendi

Aaa ekyamazima kiri nti okkulemberya o kanca kikulu muno ekyo te mbe tenina tinkwiza ku kinenamu, osooka na kusaba, n'emirimu gyokwaba okkola aa ogiwonge omu maiso ga kanca akuweerye omukisa n'amaani n'obwomi osobole okkola so kyenkusooka okkola nkwebalya o kanca oku lwabwomi ate era amperye amaani agakkola emirimu egindi ginkwaba okkola oba n'omukisa kubanga niye abigaba n'obwomi

Amasomero agali omu kitundu kyange gabaguuraku oku byakukolesebwa okugeza amayunifoomu oba ekizwalo kyebazwala nga bakwaba oku ku somero aa ebitabo n'amakalaamu n'enkaito

Omusaiza kyayina okola nga akuura aaa akuura obulumi buli kiseera.

Nakwenderye okubyega nti noyega ebintu ebindi ebyanjawulo nti okufuna emikisa egyindi okweyongera nokumanya okuba omaitibwe omu bantu abandi kubanga omaite ebyabuwangwa ebindi noyabayo ki kikwanguyira nti okubimanya

Mbe ebisee ebirobini tuli mu kaseera kaisana so n'olwekyo enjura jaai

Obumwei oku bumanyisyo obulanga nti omuntu aweiremu amaizi omu mubiri nikwo kuli okulumwa enkalamata oba kyete okulumwa enyoota. Ekindi okukala eminwa ebyo nibyo bimwe okw'ebyo ebiranga nti omuntu aweiremu amaizi omu mubiri yete nti abba asaanire okunywa amaizi abbe nga oba oliawo nga takufuna bizibu bindi.

Ebyanyegesya bini binyambire nti kyemba nyendya okumanya nkukimanya nga nkweta omukwega nti byabulimi byaku byakulunda ebyo binyanguire nti eka yange wakulaakulaine n'abantu bange ngaaa nnkwakala omu kwega emirimu egyanjawulo.

Entekateka za byanyegesya byabukulu zijunire abantu abatasoboire kufuna mukisa okwaba omu masomero nga bakyali bato bona okufuna omukisa ogundi okubba nga bakusomesebwa ate kini kijunire abantu okubba nga baku bakutumbula entegeera yabintu omukitundu kyabwe amwei neiyanga lyabwe ate nekindi abantu bani omuntekateka eni eyabyanyegesya ya bakulu basoboire okubanga bakusoma nibafuna nemirimu oluvanyuma lwakuliga omusomero.

Omusujja gwa mu byenda nigwiza omuntu ayoceerya era abba na kusesema ebiseera ebimwe abba akuura n'omulombe gwa buli kaseera.

Kyakubaire kisai muno abaana bani okubakubiriiza era noku banyo nokubegesya ekyo we kyokukola nti omunyegesya yange nobukugu bwange bukwakuyamba abaana bange nti ninaba ne bizinensi abaana bani kambateke omu bizinensi babone e bizinensi nke bwekutambula yena kikwiiza mukakataaku muno okufubaku okola era asome abone nga esente jakuzitola ziyina okwiribwawo abone nti o mama oba o tata bakakalukana jebaya e sukulu fizi tiwangu njena nina kwefubaku mboneke nga nkukola okwiryawo ekyo kyeba ntairemu, okubaza nabaana kyona kisai kikusobola okuyambaku omwana okubanga akwiciirya ecirubirwa kyamwei.

Aaa okwekeberesya bakubaire bakwaba mudwaliro nibakebera naye cikwendya kaisi okutekawo okusomesebwa babasomesye di okansa aisana atyai bubonero ki bwoboneraku nti ku nyinza okuba nga ndi naye empuura jokwewuuramu deni niba naba ezo sainizi obubonero obwo bwali nabwo deni awo baba bakumukubiriza okumutwala omuirwaro leke bamukebere bamanye kiki kyali.